Fitaovagna raika izy io natao hagnasana lamba. Tsy afaka agnasana raha hafa an. Tsy afaka ampiasaigna amina raha hafa ankoatra ny lamba. Izy io mandeha amin'ny herinaratra ary afaka agnasana zay mety hoe karazagna lamba jiaby.